احنا ف بيتنا عندنا ست شبابيك وعندنا تلت بلكونات ، فكرة الشبابيك ف البيت حاجة جميلة جدا عشان هي <hesitation> يعني بتهوي البيت